saksóknari segir allt að átján ára fangelsisdóm

við hæfi yfir manni sem kveikti í íbúðarhúsi á Selfossi í fyrra og varð tveimur að bana málið er talið án fordæma verjandi mannsins krefst sýknu seðlabankinn lækkaði stýrivexti í dag og hafa þeir ekki verið lægri í átta ár samtök atvinnulífsins fagna lækkuninni og segja að hún auki ráðstöfunartekjur heimila fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fjárveitingu til þess að bæta aðbúnað á landamærastöðvum ljósmynd af feðginum sem létust á leið til Bandaríkjanna hefur vakið hörð viðbrögð einum lengstu stjórnarmyndunarviðræðum formaður Jafnaðarmannaflokksins verður forsætisráðherra skutull og spjót hafa fundist við uppgröft á fornum skálum á Stöðvarfirði einnig fundust ummerki um smíði

sem fornleifafræðingur telur varpa nýju ljósi á verkkunnáttu á víkingaöld

á Selfossi þar sem tvennt lést sé fordæmalaust mál þar sem aldrei áður hafi maður verið ákærður

fyrir að bana tveimur í einu átján ára fangelsi geti verið við hæfi karl og kona létust á efri hæð íbúðarhúss á á Selfossi í lok október í fyrra eftir íkveikju tvennt komst út úr brennandi húsinu og voru þau handtekin skömmu síðar í annarlegu ástandi maðurinn Vigfús Ólafsson er ákærður fyrir að hafa orðið fólkinu að bana með því að kveikja í húsinu af ásetningi og konan er

ákærð fyrir að hafa ekki reynt að vara fólkið við aðalmeðferð málsins var framhaldið í Héraðsdómi Suðurlands í dag saksóknari Kolbrún Benediktsdóttir sagði hæfilega refsingu yfir Vigfúsi geta verið allt að átján ára fangelsi Kolbrún sagði þetta fordæmalaust mál þar sem enginn hafi áður verið ákærður fyrir manndráp á tveimur í einu þá sé sannað að hann hafi haft ásetning um að ráða fólkinu bana með sagði að hann hafi kveikt eld í pappakassa í kjöltu sinni í þeim tilgangi að skaða sjálfan sig ekki aðra og krafðist sýknu þá sé ósannað að Vigfús hafi kveikt í gardínunum sem taldar eru hafa valdið eldsvoðanum Vigfús er ákærður bæði fyrir manndráp af ásetningi og íkveikju

fyrir manndráp af gáleysi og íkveikju til vara hann hafði setið að drykkju í húsinu og kveðst lítið muna eftir atburðarrásinni saksóknari sagði sex mánaða

óskilorðsbundið fangelsi vera við hæfi í tilviki konunnar réttarhaldinu lauk um klukkan hálf sex í kvöld og verður dómur kveðinn upp níunda júlí stýrivaxtalækkun Seðlabankans eykur ráðstöfunartekjur heimila og hjálpar atvinnurekendum að mæta hækkandi launakostnaði að mati Samtaka atvinnulífsins þau fagna því að peningastefnunefnd Seðlabankans lækkaði vexti stýrivextir lækka um fjórðung úr prósentustigi samkvæmt ákvörðun peningastefnunefndar þeir voru

eru nú þrjú komma sjötíu og fimm prósent leita þarf aftur til ársins tvö þúsund og ellefu til þess að finna jafn lága vexti fyrir mánuði birti Seðlabankinn þjóðhagsspá og spáði mun dekkri horfum en áður eða núll komma fjögurra prósenta samdrætti horfurnar eru óbreyttar og ekki er gert ráð fyrir að lát verði á samdrætti

en á næsta ári samdrátturinn eigi eftir að reyna á heimili og fyrirtæki og meðal annars birtast í auknu atvinnuleysi gert er ráð fyrir að samdráttur í ferðaþjónustu verði meiri en búist var við en hins vegar hafi einkaneysla á fyrstu þremur mánuðum ársins líklega verið meiri en gert var ráð fyrir verðbólga er þriggja komma þrjú prósent og telur bankinn að hún hafi náð hámarki veikist krónan gæti þetta breyst samtök

atvinnulífsins fagna lækkun stýrivaxta og segir hana mikilvæga gegn efnahagssamdrætti með lægri vöxtum aukist ráðstöfunartekjur heimila og bæði fjárfesting og nýsköpun fái örvun þá skapi lægri vextir svigrúm hjá fyrirtækjum til að mæta hækkandi launakostnaði vegna

er í samræmi við

væntingar greiningadeildar Arion banka hún telur peningastefnunefnd muni lækka vexti meira þegar líður á árið og hagfræðideild Landsbankans bendir á að þjónusta hótela og gistiheimila hafi lækkað í verði um rúm tólf prósent á síðustu tólf mánuðum drífa nú var óskað eftir því að skilyrði

verið lægri í átta ár verkalýðshreyfingin hlýtur vonbrigði sko við vorum frekar raunsæ

sérð þú fyrir þér að það þurfi að grípa til einhverra

tvö þúsund og átta það

Már Guðmundsson seðlabankastjóri hvetur arftaka sinn til að standa í lappirnar og láta hvorki stjórnmálamenn né aðra taka sig á taugum hann hyggst skrifa bók um það sem betur hefði mátt fara í

því að hann myndi halda litla tölu eftir að hann hefði svarað spurningum úr sal í tilefni af því að þetta er síðasti minn af þessu tagi alla vega í þessu landi tók við embætti seðlabankastjóra fyrir tíu árum ég hef gaman af erfiðum verkefnum ég hef gaman af

af ja ég segi kannski ekki átökum en svona snarpri umræðu tæpt ár var liðið frá bankahruni þegar Már stýrði fyrsta fundi

hann segir

hafa lækkað í þrjú komma sjötíu og fimm prósent verðbólga var tæp ellefu prósent en hefur lækkað í þrjú komma þrjú prósent og skráð atvinnuleysi var rúm átta prósent en hefur lækkað í þrjú komma sjö prósent hitt sem ég myndi nefna

og það á auðvitað þátt í þessu hversu vel tókst

að losa fjármagnshöft án þess að raska stöðugleika enda var lögð í það óhemjumikil vinna er eitthvað sem þú hefðir viljað gera öðruvísi já já það er heilmikið en bíddu bara eftir ævisögunni með það hvað er fram undan hjá

þér það verður bara að koma í ljós það verður ýmislegt ég hef heitið sjálfum mér því að þurfa

stjórna fjölda manns er búinn að gera það síðan um miðjan níunda áratuginn nú er það búið nú verða það kannski svolítið öðruvísi störf en mátti skilja ummæli úr pontu sem svo að Már sé að fara að vinna erlendis

veit ég aldrei hvað getur gerst sumir af kunningjum mínum í þessum alþjóðlega heimi hafa setið í

í öðrum löndum Már hvetur næsta seðlabankastjóra til að varðveita góðan árangur í efnahagsmálum það kallar á sveigjanleika en það kallar líka á að standa í lappirnar þegar á þarf að halda taka sig á taugum og enga fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti að veita andvirði rúmra fimm hundruð og sextíu milljarða króna í að bæta aðbúnað flóttafólks á landamærastöðvum eftir að í ljós kom að hundruð barna hafa búið þar við afar slæmar aðstæður ljósmynd af feðginum sem létust er þau reyndu að komast frá Mexíkó til Bandaríkjanna

víða um heim í dag við vörum við myndum sem fylgja þessari frétt málefni flóttafólks á landamærum

tók við embætti forseta myndin sýnir lík Oscars Alberto og tveggja ára dóttur hans eftir að hafa reynt að komast yfir ána frá Mexíkó til þess að sækja um hæli í Bandaríkjunum blaðamaðurinn sem tók myndina segist oft hafa komið á vettvang glæpa og slysa en þessi sjón hafi hreyft sérstaklega við henni feðginin komu frá El Salvador örlög þeirra þykja gefa innsýn í örvæntingu þeirra fjölmörgu sem leggja leið sína frá Mið og Suður Ameríku til Bandaríkjanna í leit að betra lífi í desember létust tvö börn í umsjá

eftir veikindi hörð stefna ríkisstjórnar Donalds Trump Bandaríkjaforseta í málefnum flóttafólks sem var kynnt til sögunnar á síðasta ári hefur vakið hörð viðbrögð Trump hefur kennt demókrötum um það sem hann kallar hættuástand á landamærunum því flokkurinn hafi ekki fallist á auknar fjárveitingar í dag samþykkti fulltrúadeild Bandaríkjaþings að veita sem nemur rúmlega fimm hundruð og sextíu milljörðum króna til mannúðaraðstoðar á landamærunum

nú á sjöunda tímanum

forsætisráðherra Danmerkur ný ríkisstjórn jafnaðarmanna tekur formlega við á morgun en löngum og ströngum stjórnarmyndunarviðræðum lauk seint í gærkvöld þannig lauk einum lengstu stjórnarmyndunarviðræðum í Danmörku í þrjátíu ár ný ríkisstjórn verður minnihlutastjórn jafnaðarmanna með stuðningi þriggja flokka sósíalíska þjóðarflokksins

venstre í stjórninni verða aðeins ráðherrar

sem hefur fjörutíu og átta þingmenn af hundrað sjötíu og níu á danska þinginu hin svokallaða rauða blokk hefur nauman meirihluta eða níutíu og eitt sæti hefur sjötíu og fimm þingsæti ef marka má átján blaðsíðna stefnuyfirlýsingu stjórnarinnar verða ýmsar breytingar á mikil áhersla er lögð á velferðar og loftslagsmál og breytingar á stefnu í innflytjendamálum meðal annars á að taka aftur á móti kvótaflóttafólki og bæta aðstæður þeirra sem á að vísa úr landi það eru ekki allir par ánægðir með þessar breytingar

þessari nýju ríkisstjórn jafnaðarmanna fyrst og fremst þurft að fara í mikla innri vinnu

já í fyrsta lagi er það eðli minnihlutastjórna

að leita til fleiri flokka

tíu prósent leikskólabarna stama en það eldist af langflestum maður sem byrjaði að stama sjö ára segir mikilvægt að sætta sig við og það sé nú hluti af lífi hans hundrað og sextíu gestir frá tuttugu og sex löndum sækja alþjóðlega ráðstefnu í Hveragerði um stam sem hófst um helgina dósent í hefur rannsakað stam í nær þrjá

og segir það algengara en flestir halda við erum að tala um svona tíu prósent þannig að það er býsna algengt en hjá fullorðnum og skólakrökkum þá er þetta undir einu prósenti kannski hálft prósent eitthvað svoleiðis meðferðir eru mismunandi eftir því hver á í hlut lyf virka ekki en hjá fullorðnum er langmest notast við söng þar sem fólk stamar ekki þegar það syngur þetta er svolítið mikið

í hausnum fólk

að takast á við þetta og sætta sig dag lít ég ekki ekki

hindrun þetta er bara hluti af mér ástæður fyrir

ekki vitaðar með vissu þó að

fólk mikið stundum lítið en þetta eru stýring á hreyfingum og heilinn virkar sem orsakar

Árni byrjaði að stama sjö ára gamall og var í talþjálfun til tvítugs ég var nú það heppinn að ég átti fína vini lenti aldrei í einhverju einelti eða stelpur þá var það alltaf mjög erfitt en það er örugglega eins

þá sem stama ekki uppgrefti á fornum skálum í Stöð á Stöðvarfirði er að ljúka þetta sumarið og hefur fjöldi gripa fundist þar á meðal eru hungsanlega tveir skutlar og ummerki um að landnámsmenn hafi kunnað að búa til

í sumar er lokið við að grafa fram yngri skálann en talið er að sá eldri sem liggur undir gæti verið útstöð höfðingja frá því fyrir eiginlegt landnám fundist hafa sjötíu og tvær perlur sem gera þetta

einnig

annar um tuttugu sentimetra langur en hinn nokkuð minni fyrri skutullinn hann sýnir að hér hafa menn verið að veiða

smáhveli seli og þess háttar seinni skutullinn sem er í raun og veru spjót en ég vil heldur kalla

hvað þetta er vitum við ekki nákvæmlega en ég hef verið að giska á að þetta séu séu lok til dæmis til að loka

eða maga

þetta er sjaldgæft en hefur hugsanlega ekki fundist áður vegna þess að við vissum ekki að hverju við værum að leita annað sem stundum hefur verið kastað til hliðar við fornleifauppgröft eru steinflögur eða flísar sem verða til við svokallaða

og þetta er afrakstur þar sem fólk hefur verið að slá verkfæri og þetta eru sem sagt

sem kunni að slá harða steina til að búa til verkfæri það er nýtt í

mikla þekking hafi verið til staðar allar götur inn að þá réðu samar yfir þessari tækni og það er alls ekkert ólíklegt að eða í þeim hópi sem hingað kom á sínum tíma kastljós það verða borgarmál Vigdís Hauks og Pawel Bartoszek sérstaklega fyrir gróður áfram rignir á morgun en á Norður og Austurlandi verður áfram blíða fram á kvöld hið minnsta

England og Noregur hefja átta liða úrslit h m í fótbolta á morgun við heyrum í okkar fólki í Frakklandi Holland vann sinn tíunda sigur á stórmóti í röð í gær uppgangur liðsins hófst eftir tap gegn Íslandi Þórs fór í hringi í gærkvöldi og í morgun lausn er þó fundin saksóknari segir allt að átján ára fangelsisdóm við hæfi yfir manni sem kveikti í íbúðarhúsi á Selfossi í fyrra og varð tveimur að bana málið er talið án fordæma verjandi mannsins krefst sýknu seðlabankinn lækkaði stýrivexti í dag og hafa þeir ekki verið lægri í átta ár samtök atvinnulífsins fagna lækkuninni og segja að hún auki ráðstöfunartekjur heimila fulltrúadeild Bandaríkjaþings samþykkti fjárveitingu til þess að bæta aðbúnað á landamærastöðvum ljósmynd af sem létust á leið til Bandaríkjanna hefur vakið hörð viðbrögð formaður Jafnaðarmannaflokksins verður forsætisráðherra þessum fréttatíma er lokið fréttir eru næst í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu minnum á að vefurinn

punktur is er uppfærður allan sólarhringinn sæl